Gne sakafo mandraigny ino sa rô io manko da kafe izy ame mofo avao, fa samby managny e mety amin'azy zany gn'olo gnane sasany zao da akondro avao gn'anazy da mindrano izy defa ampy an'azy zay, gne sasany mofo da ampiagny dobera na confiture mety aby daoly zay da mindrano ronono amin'izay izy da mety amin'azy sara.